Njëriñam de bari na, parce que danga am soxla war a dem dakar, war a <noise> dugg oto, walla banjul, nga dem jëndi crédit léegi fifty dalasi nga oote. Waaye nag nekkul luy caaxaanee, parce que booy oo nit wax ko <noise> farata <noise> booy oo nit wax ko loo xam ne <noise> du mer. <noise> Bul oo numéro boo xamut, ku la oo xamuloo ko bu ko jël, <noise> bu ci wax lu lii daal danaa ko digal suma doom.